شوف، عشان تعلّج لوحة، لازم أول شي تحدّد المكان، بعدين تحضّر المسامير أو الخطافات، تجيس الارتفاع، بعد كذا تحط علامة وتدج المسمار في المكان اللي انت حددته، علّج اللوحة وتأكد بعدها إنها ثابتة ومستجيمة في مكانها، وهيك بكون خلصت.